نحب نمشي للبحر أكثر شي حتى لو كان الطقس موش سخون وموش تاع <hesitation> تبحيره وموش تاع <hesitation> صيف، نحب نمشي نقعد على الشط و <hesitation> ونقعد نخزر في البحر هكا ألوانو باهيه ويريح، مريح للأعصاب، <hesitation> تنجم <hesitation> تاخذ حاجه تاكلها، <hesitation> مش صعيب أنك نتا توصل للبحر، لكن الجبل تحسو أنو هو مش <hesitation> صعيب لازمك <hesitation> معدات معينه يعني باش تهزها معاك.